Beh a-i vesî beseugna dâghe unna forma. Aloa se en braghe beseugna ciappâle e cegâle pe-o senso da gamba, à meitæ into cavallo e beseugna attaccâle à di ommetti ò che gh'an doe pinsette da-e parte ò sedonca à cavallo dove gh'é a bacchetta de l'ommetto, ti sæ aloa gh'é e spalle dove ti gh'attacchi o giachê e gh'é a bacchetta pe mettighe à cavallo i e braghe. Invece aloa e camixe no se ceigan pe conto mæ solo se ti ê metti in valixe ti ê ceighi ma e magge pe esempio e magge da pelle ò i maggioin e ben ti î metti in sce un cian, ti ceighi e maneghe verso l'interno in mainea d'aveighe unna maggia un pö ciù streita e dapeu ti ceighi questa, o pâ un rettangolo, ti ô ceighi inta doe parte o inta træ parte pe poeilo impillâ into guardavî.